تغليف الهدايا أول شي أحظر ورق تغليف مزخرف، أو مميز بحط الهدية في من- منتصف وأطوي أطراف الورج حول الهدية، بعدين استخدم شريط لاصق لتثبيت الورج، بعدين يمكن تضيف شريط زينه أو بطاجة صغير إذ كانت الهدية غير منتظمة الشكل حاول أنك تستخدم صندوق هذايا بدل الورج مباشرة يعني.